<hesitation> बिल्ली एक असो जीव है कि घर घर में देखाज और हर जग मिलाज। और वो की मुष न देखी न बच्चा थोड़ा सा डरज भी सहीं और चुहा को सिकार। तो बिल्कुल वो को असी करज की दबे पाँजाज और एकडम से चुहा का दबोची लेज। और वो का अपनो सिकार बनाई दुशाट से एड्गे लेज वो कासे पेड भरे और घर घर मैं जाईन। मिली मिली दोध, डहीक का चुवा कशा रही तो उनमां वा असी करज कि मिले। गर्वालाक बीलकुल आक मैं धूल जोकी न न न न तपेला की मलाई थो असी खाईने निकली। जाये नहीं कि पतो नहीं चले घर्वाला कहने के।